וואסער קאכט אויף א נידריגע טעמפעטור, און ווען ס'איז דא ווייניגער דרוק מיינט אז די וואסער דארף זיין ווייניגער הייס און צו גייט זיין ווייניגער הייס צי קאכן